Nguitara oyeporu jare ipöra ipuyave oyendu jokua nguitara jeivi oye yaendukatu oyembopuyae jei tüten, tütentu tentutentuten, jiapu rangagua etei ipöra yae oyendu kua nguitara